Ho o on. danruanri lia té xhí manzania tá ñajan, tannri nona ta na nruvana o iin yuku ná, koni nona ha ho o on. ti'nana do, ti'nana dojan koninri tá ta nruva okuin ña ku'u nona u jum.